Añaverupi tetaguasu oipotargueupi oimema kua oiporureta tecnologia esa jokuae yaiporu mbaraeiki yayapovaera kirai koorupi ani industria rupi <hesitation> empresareta rupi erei jaeko yandepuerevi jokuae yaiporu ñamaevaera oparaiki oi yanderetare jaeramo yaiporu supereta ïa mbaeko oiporu oivae kiapemako oparaviki ojo oiko vae jaema jokuae <noise> ikavi, ikavi erei mbaetimavi yambiete ñai jare ñamee ñaivi jokuae <hesitation> yaroviakatu jeje ipuerevaera jaiño tenonde mbaraviki ryaraja <noise>